واحد النهار كانت العاصفة قوية بزاف و جرفات واحد السفينة للشاطئ و كانو فيها بزاف ديال الناس لابسين واحد الطريقة غريبة و عندهم ملامح غريبة و لتجؤو الناس ديال المدينة كيجريو للشاطئ و لقاو هاد السفينة و عتقو الناس اللي فيها وداوهم للسبيتار و بقاو وتيعالجو فيهم و كيسولو فيهم منين جاو و كتاشفو انهم جاو من جزيرة بعيدة و مختلفة